مع تجد انه شخصية تعريفية واحدة راح تكفيني. اننا لازم نحكي على التخصصات اللي ابي اقابلها اول شي. مين راح اقابل من الشخصيات العلمية? عندي لسة طويلة من احقابي من الشخصيات السياسية الشخصيات لكن تحكي لي شخصية طائفية وحدة? لا ما اظن انها راح تكفيني. ابي زيادة بعد